Wua na adin suwallo, coro kintawu adi ngaayo kintawu nduso, kiram noyi nji, kintawu nduso niro kici no, coro kintawu meyi yindi n adi, kintawu wuyi kiraku marawayid, adi kintawu adi, kintawu baraye, kintawu ašem. Kintawu ašembe adi jowuro kiraku, kintawu ašembe adi, yammiyi mana nariroyi gulce, kitabinumbe gulce, kintawu ngedegnede kadaaro, kintawu ašembero kintawu baraye, kintawu coronna ibada jowuro yammayi jediye kintawu coron jowuro yamma jut goyei ye. Kintawu tumma ta hal baranga taro laku, yammayi jawayia ni sadaye sencei. Wote ana laro wuyi kintawu ašembe, na adin corro kintawu meye n yindimma ngaayo kintawu ašembe goko. Kintawu ašembe awol ben awolla ayi? Ašemni nonimi ašem ni ta nonimi, ašemma adi jowuro ngonimia makaa, kintawu ašewu tumma ta loku yiyia adi, yulisi ye dandina. Kannu ye cakkudu, ada a kurma ašembe ta kam, ndowo candu nuyi ta ba. Yamma mana duyia ni, ašem di kintawu adi kintawu baraa. Kawutu minde ašen lan nanne dayei do. Wuyi mallum la ayi ni? Senna ašemma adi ku kine ndeyedi yaye šufangu kennayi, ašem yiyia, wuro loku ašem yiyia adi juhut ngillaro gon, ašemma adi kindawi adi kintawu, ayinum dimia makaanga dunnaye kintawu ngedean ngede. Kintawu adi ngaayo coron ni, kunun loku ašemma kowungu mewu fitia, wote salala awo nju diye. Sala kunumbene, andi sala kunumbero kudei. Saladiyi kunum yam la sa tullo bodiyei, yam la midi fidewu wuri bodiyei, yam la sa tullo klan a la šayan bodiyei. Halas sala adi bidayanga na adin salinuyiwa jowuro. Sala adi leyilatil kadirra adi, sala leyilatil kadirra adi jowuro maka teye, kina sala leyilatil kadir gulceia ta, leyilatil kadir awoyi Luwuram ta coron šahar. Kintawu ngedegnede ngedegnede ngedegnede ngedegnede, dufu do tiyi herawo. Wote leyilatil kadirria masallei, tujut kadaa yama jedi, ayiye ma ti ta, ayiye ma kintawu, ngedea ayingideye ngede ta. Wote ana nangando wuyi, coro kintawuyen ngaayo, kintawu ašembe saangukea, ana nangando kintawu ašembea goko, kintawu ašembea kintawu bara ye, niyima ye, fadla ngufa ye, ayiye coron diye, nduwu ye ma dayi teyi, kasalan tunu do ni, juhut jidi kida. Adi jamiye, andi na adin, andi raka Mašallah, yamma ta gasarcenu, kintawu ašembe yiyiwa di wuyi loku ašem karungu nja ta, wu ma kowurunia kici difi, ma nunu ndoku ašemma karungu nja ta, ma kowurunia ta ma hayi kiciro ašemma goni. Yam la kina kinji Allayi gumbu gumburo dotunumia ta, wolla jowuwaro wancei, wuyi dowo do gumbu bikiye bowo, kina ašem kina gonu gonimia ta yayi do, jesi boro koyi. Yeyi kam la kina ti ašemma jeyiyena, kam la ašemma tabciye do, wu Alhamdullayi. Wu ašemma dowo gonia ngaaye ma hayi, ayiye bowo kina wala kina, wala ngudi wala ayiye ngedeyi bowo, ma kicilaro rahar tuku tumoni, wote ekeddo kintawu ašemma kintawu bara ye, kintawu niyima ye, kintawu tuwuba ye, kintawu sada sante ye, kintawu. Ayiye rakumwa kando, a gonun yimia jowuro makaa, afdal ye, rakumbe do yiyia, a ranumbu ca ta Allayi ta niro cutuwunu, rakumuwa jowuro ngla. A ta koreye gulliyina, minde na adin, ašemma cine ngura, Ñamenan da dayei rompoya n daala n na la- n fandena, inji n diyinaso, wote sa ašembe nante suttu, ma ndokondero kap kap ceki, tendiyi ceki sedi dowo, wuyi ayi deyenna, hayi adi, kintawu adi kintawu baraa, ayiye anun rakumga dimi, kam la inji sanji, kam la sadaa gursuye sanji, kam la nduwuye angu rassunga šanci ye ekidi no, kintawu adi a la tammu sannimiwa jowuro ngla. Wote ana lorro, wuyi yil wunina kintawu adi kintawu baraa ta ko. Kintawu nduwuye a la kando yikia adi seyi, kintawu coron niyima kadaa korowo, awo kina kam ndeyedi wayi kintawu ašembe ngaya a la woli la gullumia ta yini ašaye nji. Wote ana ta ašem da kintawu ta. Kintawu ngedegnede dufu, kore ti herra nja ta, kintawu coron <hesitation> kintawu mewu yindinna, ta coron kintawu ngede gone. Ayi kintawu ngedegnede dufu mewu wayi kintawu ašemma adi, faltururo jidiwa. Yeyi ašem kina towuhidaro salinimiwa, kina sala kunumbe adi, leyilatul khadir nju, kina gulcei adi salinimi de ti adiye joworo ngla. Ibada kadaa dimia adi joworo ngla, wote ekiddo laro, kina wuyi kintawu ašembe adi coro kintawa ngayo ti manu gowoko. Deyi kina awo mananena ngaayo mana tulla ta, kina wuro coro kindawuwe meye n yidimma coron ni, kintawu ndotto niyi jowuro kintawunumwo. Wuyi ašem, eyi gullumia, kintawu ašemma adi wuyi dowo, kintawu adi kintawu adi. Tiyedi rukunu ki wuyiwa tiyedina kintawu adi tiyedi dowo rukunu kia gedi. Allah Kintawu ašembea kintawu herra ye, kintawu bara ye, kintawu coron a kadaa didiye, yam kina kottu woyi sollotei ye, yam kina ayiyi kina kam nduye kam, kina nda wunu masallando, kintawu ašembe adi kina jenum taro, na adin šera limia, kam la Luwuran ngirayi, kam la maddaa ngla maddayi, kam la kalima ngla ngla manei, kam la kam laro furayiri, kam la kam la ndoku, hal kam furatururo jedi kada. Ayidi wayi hal niyima nglaye nuwa, kam la kal la mana gultei wayi hayi dina ašemman walla mana gultunoi njei. Ayi wayi kam kina mana njirayi maneiya hayi dina ašemmana, dusu ma dake nji, ayiyi wayi dina ašemman adi dumbu nji, adiyi ngadumbu nji dina ašemman, adiyi dina ašemma wala kan do mana gullumbu nji. Adiyi dina ašemma dina ašemma nja, wote kintawu adi, a wuyi nduku duniya adi kuwa, yeyi wote adi tumma.